Hañano endin'atody sika izañy da kapohy ny atody atao amin'ny finga lalin'aty da kapoha asia sira tsy atao masiñy be da afana i menaky da endasy amizay da mahazo ômilety soasoa sika amizay.